انا نفسي يكون عندي طباخ شخصي، مش سواق شخصي، لأن انا من محبي الاكل والطبيخ والاصناف الكتيري. فانا نفسي يكون عندي طباخ يطبخلي كل اللي نفسي فيه. وانا مش محتاجة لسواق شخصي لان انا نقدر نركب مواصلة عادي جدا وتأدي الغرض. إنما انا انحب الوكل اكتر من المشاوير ومن العربيات. <hesitation> نفسي يكون ابتاعي يعرف كل الوكلات الحلوة اللي انا باحبها ويعملهالي. ويطبخلي كل الاكلات اللي انا عاوزاها في أي وكت انا عاوزاه.